मोये देश में तो लोग के तौर पर <noise> किराए से अलग अलग तरह से जगह के हिसाब से खरचा करत हेंगे। काय से कि किराए का स्थल और उके घर केर आकार और उमे घर में समान कैसो का ह। ऊ हिसाब से किराया देखो जात हेगो। छोटे शहरन मा एक कमरो को किराया पांच हजार से लाइके पंद्रह हजार तक पर महीना हो सकत हेगो। जब कि बड़े शहर जैसे कि दिल्ली मुंबई बेंगलोर ई जगह मा तो बीस हजार से पचास हजार तक होत हेगो। जैसे कि तिम 1बीएच के फ्लैट में रह रहे होगे तो तुम्हे बीस हजार से नीचे मिल जाएगो बीस हजार ज्यादा से ज्यादा होयगो। लेकिन अगर तुम 2बीएच के फल्त मा रहन चाहत होगे तो तुम्हे पंद्रह हजार से पचास हजार तक को कमरा मिल सकत हेगो। और मुंबई में और बेंगलोर में तो भोताई ज्यादा महंगो है। काय से दिल्ली में थोडो सस्तो भी है। लेकिन मुंबई बेंगलोर में तो भोताई ज्यादा महंगो हेगो।